han dirobenɛ wa'anu sin pomu be wure a <hesitation> salati salade saladi wa'anu <hesitation> saladi ma ofan mu'a benɛ mumipɛ <hesitation> trente minutes wa to'owa di han to'o to'o di to'o jibe wadi um a hinu'i mi'a ma tete